Rekko eloq i pakgurui ananak e mappatuo televisi, ipitangngi makkeda tega tujunna patuona tivi e, tega tujunna patuona reciver e. Tapi katona tu tivi makkukkuang e, deqna napake reciver. Ceddi mani remoq ipake. Ipesseqmi tujunna wiring ri aseqna ero remoq e, tuo to ni ero tivi e.